Gn'itako mahasara gne mihinagny sakafo manta igny igny zany izy mbola sy miovaova, izy handrahoagny igny manko miovaova gne températurany, miovaova gne sirony, misy raha agn'atiny agny miboaky aby, fa izy hoanigny manta igny zany amin'igny izy tena frais sara moa fizakandreo vazaha an'azy, frais, ha vô mihinagny anao vô mihota henonao sara e sirony, fe vokatry rasin'izay kosa, sy ainao misy partie misy lo lo agnatinin'igny ao, sy hitanao igny raha sy henonao fa izy manta igny, hoaninao agny avao, igny igny zany mety mamparary, zay avao zany vokadrasiny.